دا ډېر عجیب او غریب سوال دی. که زه د صافې په اړه فکر وکړم نو ماته د موټر پاکي ذهن ته راځي. یعني دا په دې معنا چې په صافې سره موټر اوچیږي او پاکیږي. او یا هم په افغانستان کې د رسټورانټ کارکوونکي صافې پر اوږو اچوي تر څو ځای یا میز په پاک کړي. بل کوم خاص څه مي ذهن ته نه راځي کله چي فکر وکړم.